I canguri ënvecce a sun dë bestie citte, velucissime, legere, al an ën marsupio ëndue a portu i citi e a i tenu al caud, a curu velucissim, pöi a m'ezmìa ch'a vivu ën l'Australia, se ricordu pa mal